أفضل إني أجضي يعني ليلة في خيمة على قمة جبل، ما أحب القلعات، الجو الجبلي يعطيك تجربة مختلفة تمامًا، مناظر طبيعية، وشعور هدوء، كلها تفضيلات يعني.